uq kuti, nuqa halashiarqani rqumanta urqu. Chaymanta rikurqani q'ala llaqtata, runakunata, wasikunata, china.

Wasinta puriyku taytamamankunata ususinkunata churinkunata wawankunata kumpañaq chaymanta ninawan k'anchaykuriyku mana sapan kananpaq, hinaspa ayapampata apapuyku, chaypi t'ikakunata churaykuyku

Aylluipi ñuqaykuqa ch´allayku allinta uywakunata

Hampichikuq purisaq tutamantaña nuqa

Ñuqa yachaqani awichuykunamanta, paykuna rimaq qhichwa simipi

Nuqa samarini iskay p'unchaylla, allinta mikhuspa, purispa.

Nuqa rini chakillapi qhatuykama.

Kay grabashunta tukuspaqa puñukapusaq riki, mana maytapas purinaychu.

Paqarin ñuqaqa komadres p'unchay pukllaq purisaq riki unuwan hich'anakamusaqku yachachik wasita tirasaq, chaypi yachachik masiykunawan tupamusaq hina virginchaykupian yachachik wasipi, chaypi mikhunatawan mikhurimusaqku riki kankachuta, kisu kalduta rurankuman hina kusa kallanmantaq.